Adha wor talianoa wor taliano wor inama dima dadera adha ishiane adha mal amtan wot jebien amtan ka mafano kuroa gorfoa barchuma gureni sagalean nyateni amtan amine woya wol fokat neketi.